जापानी भोजन में ताजी सब्जी अंडे और सोयाबीन के इस्तेमाल होयल। जापानी भोजन में मौसमी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें स्वाद और बनावट का संतुलन होता है। जापानी भोजन में सोया सॉस और वसाबी का इस्तेमाल किया जाता है। जापानी भोजन में चावल के बहुत महत्व है।